<hesitation> Miligny fa-fanasan-damba zegny karazagna masinigna izy ka zahavagnao mitovy aminah bôaty mitovy aminah <hesitation> frizidera, lambagnao avy eo atsofotrignao akao miaraka savogny anasagna izy i-masinigny amin'zegny manasa lamba io manadiy izy ,izy aveo madiy izy mibôaka avy akeo alaignao amin'izegny.